Munumang de jay puse de kauk jay tikiajat pus kutap es antes <noise> pus kiajay kua batajat con kua skan'ia y pus chu kiajay lumey napu kani pa kua manatajat laniat kua lakal kua rik'ie kua latajat bali y kua lajet pus baxini'iu kua lajet jay ndiu y ya ndateu pus kua laka'a y kiajay kauk a veces tujuañ pus kara ranju kunju bajeiñ kunju y nipem laka pus ya ya nintuju' a veces tutsajau saria y ya pus ya nipem laka mani y pus kiajay pus a veces se tijian kute pus tumey bakatajat asta natsa'am kupeje pus kupeje si pus ndeu si n'ujuñ kute pus kup'je tuba pus chu kiajay ya ya tijian kute pus tumey bakamejem tumey bakamejem jay con bareik con nuy kumu o kiñiuy kumu pa munujum ma bikiajam pero a veces kiajay tubam kupje y y tu'um kutu pus kupu tumeiñ nu'um jay mat jay munu'uey nutajat y pero kiajay chu rajua re kute pus ya tuju'um tikiajam ya nipem tubam kupje. <noise>